Nomi fuɗɗirta nyalanɗe welnde tomi ummi haa dow leso Ko woni so waɗde laawol ngol njogii waawugol e kaɗi sabuɗi, miɗo yiɗi saama e waɗde goɗɗum ngal. So mi waɗi nder toɓɓere mi ngoni yiɗde laawol, mi foti ndaarnde e ko nafa ngal